बिरई अमरी तरह सीदी तो बात करीना पर सो एक दूसरे के साथ संवाद कोरो जोसे सो अपने शरिरो से कोरो बात पूछो उबी उठाओ कान आगे के ओर कोरो शरिर ढीला दो छोड़ि जोब डोरियो हो। बिरई तो पूछ उन्दी करो शरिर....... दो कान पच्चासे हो शरिर कड़ाक हुन